لو ممكن اكون بتظاهر اني بقرا رقم تليفونات وممكن اقول مثلا زيرو اتناشر تسعة تمانية سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة اتنين زيرو عشرة اتناشر تلاتة خمسة واربعين ستة تمانية وسبعين.